Ny fomba fikarakarako atody zany a dia kapoaha- vakiako aloha ny atody ataoko anatina ko- baolina dia avy eo harokaronako amina fourchette dia ampiako sira bitaka. Dia mampirehitra afo aho dia rehefa mirehitra igny afo igny de hataingina hadebako ambonin'igny afo igny ao ny la poêle. Dia handrotsahako menaka dia havelako maimay tsara ny menaka zay vao harotsakako ny atody dia maimay ny ao ambany dia havadiko amin'ny ambony ndraika koa dia apetrako segondra vitsivitsy dia alàko tao amin'izay.